متابعة الاخبار دايما اكيد مهمة ولكن صراحة مو طول الوقت يعني انا احس اني سلاح ذو حدين، لي مميزاتها وليها عيوبها، مميزاتها اكيد انه حلو الواحد يكون مطلع على اخر الاخبار ويعرف ايش اللي قاعد يصير في العالم، ولكن من عيوبها انها ممكن تؤثر سلبا على النفسية مثلا اذا شفنا زي اخبار الحروب اوكي مهم انه نشوفها، ولكن مع مرور الوقت نحس انه نفسياتنا تتأثر يعني، ونشوف الاشياء اللي تصير وتكون مرة صعبة.